No keia Shoe horn ʻaʻole wau maopopo pehea e hoʻohana, aka ʻike wau kekahi o na manawa hoʻohana na kupuna i keia. no ka mea ʻaʻole hiki ia lakou ke ʻauana i lalo e kiʻi i ka lakou a huki i hope o ka lakou wawae a huki i luna no ke kokua.